Suuf ma nwomni gimanda go fe gí suufi ngi gsele, suufi ngi diwiliin. Suuf ma <hesitation> inyaafi intita jiiŋ gileer ma, leer ma ɓéŧ mo unanfi fila, ntúm a yinde, ndi fyaanti mo inan fi sud. Ndi ugí mo mmada faragna inanfi farag, ndi fii ggí fii waraga, unan fi sud hamma ntúm fi toom. Waabo gsele bég fana, ndi itúm mo diliin ma a gileer ma, diliin ma nñúu mo. Igóbi bseli ma haji ma, inan bà sosol, uyaanti, urosi gjabu giindi ma. Utúm gwili gsoonj gsoonji giindi ma haji ma. Wi ɓéŧ mo unan góbi gseli bigiindi ma haj, utúmi gjooran gsoonj ma, utúmi wentele ma gjimbo ma, nŧeel ma, utúm gi gdúbatus, ndi biteeg mo unan bà wit, utúm a suuf ma;